NASA's zugɔ n ani wuu kɔpi la ti ba tara yu'ura ko'om la gee tara su-pɛgesi di tiŋa, yaga magazin pika puan, tara miŋa gee tara gutega zi'an ti ba yi'ira ti blender. Zugɔ wa ba tari di niina la yɛla zo'e zo'e yɛsera la duka yɛla; kamatuusi di niini mɛ ya, galiki ya di niini mɛ ya, kakaduro di niini mɛ ya, sɛla yendeene ti ba bagesera apatayua puan ba nyaa tri la eŋa niina ba ya, se'em wan basɛ ti la iŋɛ kalam bo ba.